Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny boloky ah, <hesitation> ny bololy aloha izany ah de manana fanomezana manokana afaka maka tahaka feona biby ma-biby maro samy hafa na vorona maro samy hafa izay henony ny feoany ah de afaka averiny avokoa ny feon'iny ohatra hoe feona railovy, feona maritaina, de akotran'izay koa afaka miteny ny boloky izany hoe izay zavatra tenenin'ny tompony amin'ilay boloky iny de averin'ny boloky avokoa.